E pulaklhuw wixatu frutas wi sekgn wi este laxux witsamalhi mantarina e wilapa no pulaktin tsamalhi lhuwa segn pulaklhuwa sekg tawilana sekgni xa xa manzanasekg perasekg tsutsu tsutsukgosekg wanikan manzanasekg lakgamaxnin xa tsama sekgn liaktina sekg no tawilananpa este mmm huayaba manzana fresa kiwi lati lu lakgapasa kiwi pero kiwi e tsamalhi tunuwampara tawilana mm uva talapara no uva wi akgtimi fruta wanikan yaka lanka fruta noxan tsama nalukgam tsono tsamalhi.